साल भर मां हमते भौत करीके सब्जी भुज्जी मिलि जंदिन। जन प्याज चि, टमाटर चि, अल्लू चि, गाजर चि, फूल ग्वोभि चि, यो हरी भुज्जि चि, बैंगन चि, मूली चि, शिमला मिर्च जेते ब्वोदन, शकरकंद ह्वंद, हरी मिर्च ह्वंद, कद्दू ह्वंद..ये ज्वो सब्जी रौंदिन यी हमते आसानी से साल भर बजार मां मिली सकदिन और तूंते आप अपणी थाली मां सजे सकदन अच्छा से।